Aayi, la ka boi ti fu wan nyaŋɛ vɔna gee ti n daa san baŋɛ ni ka boi bini, sɛla n sɔi la ,daarɛ woo tari n san baŋɛ ni ti la pugum tole mɛ